ଆପନା ଖେଲରେ ଧନା ବେଟ କରିବା କୂଂ କେମିତୀ ଦେଖନତୀ। ଉତ୍ତର, ଯହାଁ ଜନେ ବ୍ଯୋତିଗତ ପସଂଦ। କିଛୀ ଲୋକା ଇତିରେ ରୂଚୀ ନିଥାନତୀ, ଜଦୀ ଯୋ ଯହାର ଅନ୍ଯମାନଂକୂ ଅଧିକା ଅସୁଭିଧା କରିପାରେ।